ذات مرة، في إحدى القرى الصغيرة في طفل اسمه سامي، لجى صندوق قديم مدفون في الحديجة، وفتحوا لجاه، إنه مليان ألعاب جديمة، ف جاعد يفكر ايش يسوي في هذه الألعاب؟ فقرر إنه هو يسوي مهرجان الألعاب لكل أطفال القرية، وفعلا سوى المهرجان، وعجبتهم الفكرة، ولعبوا كل أهل القرية شكروه لأنهم غير لهم جو.